<noise> ter balaastika ka, duniyaltoon bainan muhimma, لانه in balaastiki nane, tan nane in duniyal fa allei, owalin kailka aye agarr irin jukan balaastik e kaddafi, balaastikin'an uoskinei minne? Haja jugila, haja jugk kaba jugk iruun tala idikani, sarataang eki, uo tar kegnin gon iron guddo kaddo kani, guddo tarin nane <hesitation> guddo dan <hesitation> tarina aitanga kaba ju gguddo iskid'angi saahalaimu, guddo digitta tigi, inin karamido araadi ziraiyal yani guddo tuebdo in iskid ken ewenan agarra, <hesitation> zerag kharbi, wala saahallogo arid fa nadifangimu, inin karamido balastika harbinan muhimma.